Осминогҳо ҳайвоноти хеле аҷиб ва боистеъдод мебошанд. Онҳо дорои зеҳни хеле баланд ҳастанд ва метавонанд мушкилотро бо усулҳои гуногун ҳал кунанд. Масалан, осьминогҳо метавонанд дарҳо ва қуттиҳоро кушоянд, то ба ғизо дастрас шаванд. Осминогҳо дорои қобилияти аҷиб барои тағйир додани рангу бадан ва шакли худ ҳастанд. Онҳо ин корро барои пинҳон шудан аз душманон ё барои муошират бо дигар осминогҳо истифода мебаранд.